Kayi bùú do nàáa bu úwù, bo nyo kayi búù do nàáa bu úwù bòonyo ìsafuebi nélèe úni kayi òó do náa bu ìsáfuebì máawu ka à tu nyo nélèe, à nàá yi tròo so unyowo lóó ɔ̀lùkpɛ lóó <hesitation> ùú sònìà ígbɔ ké bu èsi iku lɔ ɔ̀ɖì. ígbɔ ɔwɔ tu nyo nélèe ígbɔ ɔwɔ troo tè ú ná bú <hesitation> kele búá bùnyo úni ɖi ni gàŋrɔ̀lɔ ìsáfuebì lɔ u nyo ulu ulu ulu kpí ù nyo kpí kele búáà à nàáa tro ú náa fè ìzità blɛ̀ɛ ìzialã ása ú nàáa bu kele ìzrigbo ce blɛ̀ɛ ìziwà ígbɔ ɔwɔ tro tè wòó bu kele búá úni ɖi ni ówó ba kpalíà kláɖobá bo nyo kíni ká. Kínì ká elí bo buà nàáa tu nyo, ka àbó wù ígbɔ ɔwɔ tanyo tè ù nàá tu nyo tè ú nàá wu ka à bó bùu àlɔ à nàá minì íkàtù ɖíigbo nì buà à nà trò ása ú nà bú sú ù nyo ulu ulu luulu. úni bo troà so ɔ̀lùkpɛ blɛ̀ɛ unyowo ása ú nà bú kele búá à nàáa troà ìzrigbo ìziwá tè ú nà bú kele búá ù nàáa fè ìzitã kása ú náa bu ùú sonìà ígbɔké, alɔ màa nyo <hesitation> gànvɔ lɔ ká nì ìsáfuebi lɔ ká áɖì elí ɛɖí ìsáfuebí nì ɛ̀buɖà búá bu nyì.